ارے میاں، کرنسی ایکسچینج کرنے کا سین ایک دم سِمپل ہے جی۔ دیکھو، ابروڈ جا رہے ہیں تو آپ اپنے انڈین روپیز کو اس دیش کے پیسے میں بدلنا چاہ رہے ہیں، جیسے ڈالر، یورو یا پاؤنڈ۔ سب سے سیف طریقہ ہے بینک یا آتھورائزڈ منی ایکسچینج کاؤنٹر؛ ایئرپورٹ پہ بھی ملتا، اور وہاں پہ تھوڑا ریٹ کم فرینڈلی رہتا، مطلب کھرچا زیادہ ہو جاتا۔ سِٹی کے بینک یا ایکسچینج آفس میں جا کے اپنی آئی ڈی، پاسپورٹ دکھائے تو پیسہ ایکسچینج کر سکتے؛ کبھی بھی آن لائن پری بُکنگ کر کے بھی کلیکٹ لے سکتے۔ ایک ٹِپ: پورے پیسے ایک ساتھ مت بدل لو، پورا ایک ساتھ مت ایکسچینج کرو، کیونکہ کبھی فیک نوٹ کا بھی سین رہتا؛ اسی لیے یا تو کارڈ اور ڈیجیٹل پیمنٹ بھی یوز کر سکتے، کی کیش کی کائیں کوں بھی ٹینشن نہیں ہونا۔ مطلب ایزی ورڈ میں بولے تو کرنسی ایکسچینج ایک دم روپیز کو دیسی جگاڑ سے فورین پیسے میں بدلنے <hesitation> کا گیم ہے۔ آئی ڈی ریڈی، آتھورائزڈ جگہ اور سمارٹ کیلکولیشن، پھر تو آپ مزہ گھوم کے اور شاپنگ کر سکتے ہو۔